siydik yo'llari infeksiyalari, buyrak kasalliklari va tish kasalliklari keng tarqalgan. Agarda xanaki mushuklarda shunaqangi kasaliklar uchrasa <hesitation> siz-sizga do'ktirni oldiga borishingizni tavsiya qilaman.